Ni xi'iñu <noise> taka ye lo kaa ye ko'oso naá nuu refrigerador naá jnu ñate livi chivi, te kú ni'iso meeli ye na <hesitation> o, xi ndeya'vi taka ye fruta naá.